So ni mi joɗooto e nder ladde duɓi goo, mo hoccata mi yaara hawti e laɓi, ndiyam, jikkare am, ashamayel, e kolte am. Ngam mi heɓa ko mi faɗɗata mi nyama to weelo e ɗonka faɗɗa yam e nder ladde fere am.